Oho, mfir nntum nnyɛ dɛ nyimpa da, na wonntum nnya atsenka tse dɛ nyimpa osiandɛ hͻn no, nkwambowa nnyi hͻn mu. Afei, bͻgya biara mmfa hͻn mu. ͻwͻ mu dɛ wotum yɛ edwuma, na hͻn adwen no, ͻyɛ edwuma kyɛn nyimpa koraa n'adwen naaso wonntum nnya atsenka tse dɛ nyimpa dasanyi a bͻgya ridzi no mu aforsian da.